Alohan'ny hanambadiana olona iray, dia ny toetra ratsiny no tena mila fantarina. Manahoana izy rehefa tezitra, manahoana rehefa malahelo, inona ny toetran'olona tena tsy zakanao kanefa mety hananany, sy ny sisa ohatran'izay. Izay toetra ratsy izay tsinona no tena ho zakainao rehefa ao anaty fanambadiana, dia iny izany no tena mila fantarina voalohany indrindra.